Undega <hesitation> dettailogo kabaka karjikiso, <hesitation> issatoni gazlog karjero, kahrabaei eska ken alimo غالية, gali khalsa, inen karamido istamalmo yani <hesitation> gazka gazlog karjero kabaka.